Oa ngia ha tegna le tegna lefadefaka reo olo mipetraka ambadikana tranona reo aka mba henao moa ingahy raha novolaninjareo taminahy ana zany ngiah zagny ana zagny mizesta zagny mangalatra zagny ena zany novolaninjareo tamignaha tegna zagny mah marigna tena zagny raha volanjareo tamignahy.